ⵡⴰⵍⴻⵀⴷⴻ ⴷⴻⵏ ⵏⴰⴷ, ⵎⴰ'ⴰ ⴷⴷⴰⴽⴼⴰⴷ, ⵍⵇⵉⵎⴰ ⵢⴰⵀⴰⵔⴰⵜ, ⵀⴰⵔⴻⵜⴰⵏ, ⴷⴳⵀⴰⵔⴰⵙⵎⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉ ⵢⵉⴽⵏⴰⵏⵉⵏ,. ⵜⴷⴰⴽⵎⴰ ⵜⴷⵉⴽⴰ, ⵀⴰⵔⴻⵜⴰⵏ, ⵡⵉ ⵜⴷⵉⴽ ⵎⴰⵉⵏⵉⵏ, ⴷⵀⴰⵡⴰ ⵏⴳⴰ,. ⴰⵎ ⴰⵀⴰⵔⴰⵜ, ⵜⴰⵡⵉⵢⴰⵍ, ⴼⵓⵍⵣ ⵏⴰⴷ, ⵏⴰⴷ ⵢⵉⴽⵏⴰ, ⵎⴻ'ⴰ ⴳⵡⴰⵔⵉⴽⵏⴻ.